पेरु वेअथेर् तु मेने तेने कोबन् वरि जे ततन् गरम् होएने थन्द होइ, ततु मेने बेलेक्-बेलेक् जेक बेलेक्-बेलेक् बोतर् परे। किस् खगर परत् तु तो दिनर् तिमे अतु बोहुत् गरम् होइदे पेरु, म एतु जनो करन् कोइसे मो बोहुत् लबरे। कि ततन् गरम् होइ, थन्द गरम तिमे अतु, अरु रति तु तो बोहुते थन्द होइ, मने बहिओत् तेनेके हपेन् ततु घोरिबोहिन् वरि। करन् कोपि थगेम्, कोपि थगे बोलि कोइ, अरु पेरु धेरि हो असे, कि कोइ, बोहुत् पहर् हो असे, ए पहर् के तमन् नाम् मोक् लबतो। कोइसे लबतो, आ, मनो दहिस, कस्को अरु अन्देस् बोलि, ते थन्द दिनत्, मने रति तु बोहुत् थन्द होइ, दिनत् अलमन् रोद् परे। ते एतु करन् एतु अलमन् गरम् होइ, अरु तत् बोरोखुनु दिए करन्, पेरु जेककोन् अमजोन् फोरेस्त् अरु सरत्, ते करन् बोरोखुनु दिए अरु। भोतर् तु मेने निमजोइ थगे अरु, ते पेरु जेककोन गुतेकिनि सैगिने कोबन् वरि जे, धरम्, थन्द, बोरोखुन्। सब् परे, तत् हेतु ए अरु, अरु किनु कोम् होइ।